Ah tena mitombona zany oe misy olo sy mandeha an-degilizy sy mandea am-pegona fa sara fitondratena avao zany ame firamonina are zavatry misy aza mifamadika amze gn'olo mande am-pengonany sy milamigne fitondratenany zay zavatry sapako.